Raha ovy manta no tiana tehirizina, ka manana <hesitation> betsaka aminy an, dia ny tsara hitahirizana azy dia averina apetraka <hesitation> ao anaty tany ry zareo. Mandavaka an dia apetraka ao dahôly